Wa haa anin si'eli tesimiki si huna tu si leifu tukalatuba. Si leifu tukalatuba, ho'olo ita umana anes ta'itula. Haa lihuan si huna esa anino, bau bau <hesitation> bau bau isteh, si <hesitation> bau bau rakana si huan tulaa. Se melewa aning kabata a'ino. Wa haa anin ara esan di'al. <noise> wa haa anis si ili, si bakmalatil lau huan si hufwa hu ipiya ma lau huan sesulsulu. Sesulsulu huan anuhu sisi kira, sisi kira helau si tebuni araa. Si tebuni ara obeste hakeste, si tebuni kanalales mainanghe ta'ai.